Tuu näiokõnõ oll' tävveste murrõt murrõst, selle et nuurmiis oll' tä maaha jätnüq. Tä joba mõtõl' egäsugutsit asjo, esiki hindätapmisõ pääle, a pikäpääle-pikäpääle tä naas' praavuma tuust. Ja läbi tuu, et tä naas' mõtsah jal- käümä jalotamah, tuu praavit' tä ärq.